<hesitation> kongoi mising <hesitation> netai amitwogik ko tukuk chekoronen mising eng' porwek chok, ng'anda nuuch koim <hesitation> e olekitepatai anan ko- kokonech myanwogik anan koo- ko- koyai anan kong'em oo l paishonik chepo por- porwek chok ana kokonech sekematkotepi komie eng' porto, ko netai yama yamakiun amitwogik komie, kotoom kechop, komuuch kooo ko- ko- koyakitu anan komuch kong'em <hesitation> porwek chok matkotepi eng' itindo nee, ne mii komie, nepo aeng' ko olekakichopto amitwogik, ng'ichap amitwogik amaruryo komie ko- ko- ko- ko koyaech kwamech maeet amu ma- maruryo komie, ako moet komache amitwogik che karuryo komie, <hesitation> nepo somok ko olekakikonorta amitwogik, kekonor amitwogik komie ko kararanen kepaishe porwek chok, kong'ekonor amitwogik chotok kora <hesitation> nying'ekonor ing' oret notok ne masikchi, eng' oret notok netoos nyoor <hesitation> netos nyor <hesitation> tukun chaka sokong'em ko koyae koyae ko- ko- ko. Ko kokonech myanwogik <hesitation> amitwogik chotok, ko amitwogik ko nye che chemakinam makinam komie makiuun kotililitu, maki ma makiro kenai kele kararanen anan makaranen <hesitation> an amakikonor komie eng' lekikoneree ko koyae amitwogik soko koko ko- koimech ako akong'em porwek chok sikenyoru myanwogik, ko <hesitation> kito ake kora ko olakapun amitwogik, olekiipune komuch <hesitation> kiy ne kiipe koma komokotilil akomokokaran, ko much kong'em kong'em amitwogik chotok eng' mising, <hesitation> kito ake kora ko <hesitation> ee amitwogik ko yekakipaishe kerichek mising yakakikool ing' imbar kepaishe kerichek mising ko yae amitwogik koyakitu ako king'ipaishe kong'em porwek chok ako yaech sekemyanse, <hesitation> nepo let ko <hesitation> likinamndai ana ko lekiyaitai, lekichamtai amitwogik ak le- le- le- le- le- le kikonortai kotepi komie, komuch ko kwai ko kong'et in kwamech in konamech in. <hesitation> myanwogik anan koyae ke myanse, ko amitwogik ye makirip inye komie. amitwogik ye makiun. amitwogik yemakiro kele kararanen sekepaishe komuch koyai am <hesitation> porwek chok kemyanse amu masikchi amitwogik chotok komie, kongoi.